أكيد بدون تفكير، لا، لأنه المشاعر والتقنية في فرق مرة بينهم كثير المشاعر البشرية تتعلق بالتجارب الذاتية حجتنا، مثلا سويت تجربة الأحاسيس، حجتي التفاعلات الاجتماعية بيني وبين الأشخاص المحيطين فيني، عكس الآلات اللي حتى لو حاكت بعض ردود الفعل فهي ما عندها وعي ذاتي أو تجارب سابقة مخزنة، فحيص لأ، فيه فرق مرة.